أقول ليه مميزات السيارة والأشياء الا تجي مع السيارة مثل الغرنتي مثل السيرفس… الأشياء الا احنا نوفرها ليه عشان أقنعه ويشتريه.